<hesitation> aswei na nu oso okien nu eni na nu eni me yena yor, owei su aswei non aswei non nu oyan ewey nu ogbagne me swe aswei me uja mu ida umon ka mu deri mamu owei na mo swei aswei vi ewey me sweiya aswei nu emon owei nu mo wua ka me yon ke ubo emon owei nu oyan inwinkio ka me yonke ubo oyi nu banu avai obilele yor woo, oyin ivom ekein o uda yi nu owei usokun o, oyon owei eken vivio nu abo banu usokun yor mo yena ka eyan ewey nu eyaw nu abo yenke eyaw me kie ewey eyan ewey nu ekiri nu eyan dor nu ekuru bine oku nu baw me kuru yon ke ewey abo kpein yi do imovu abo, abo yonke na nu ewey me kieviri ewey yor owei yor nu mo yonkuwo ubo yor nu abo kumu swei asweivi nu ewey kire emon mamu owei na yor abo kumu mo swei asweivi dor, inu ogbangne dor me mi mon mamu owei abo kumu mo swei asweivi dor oweivivi mo mona mo duko mamu oweiyo abokunu mo swei asweidier` dor ita wole ma dor oyin owei nu mo youke ewey ubo ka nu ita wole okunu mamu iyor nu oyi abo kunu mo yonke ewey ubo yor ikiminen iyaw nu idier iyaw mi vura wor umoo tubo ikiminen me kotu oyi ini dier dor oweiyo otwenu inwin nonw mo yawaw oyon munu ke mu ubo mu owei, mi yonke nu ubo mu owei nu ojamina eduko mamu memi mene nu idier` dor mu kiri wane mu yonke ewey ubo nu ejamina, uwane yonke munu. Dor ekuru yan ewey nu gbilagbila eyan ka eyonke ewey ubo mi deri inwin iyo igomu menene, ida yi okunu ewei ovu abo okunu yor inum baw eyan me gunu okunu baw kpeyi me bola esele ubo baw ekie eweyvivi ikpol imo abo mu ivom ekein nu eyan inum menem eyan inum nu, eta inum magnem ka dor eyan ewey nu me wane yonke ubo mu ade ewey nu ejama mi der, ida yin okunu inam nu tevi inum itul baw te nu ivur nu baw eva yonke ubo mu ewey yo, inum ima tul baw iyaw dor mi deri o kpen dor ude ewey nu ejama abo nu ewey dor ewey emon dor me duko mu eweyo eyi ewey dier` dor mi deri inum ivur nu ego yonke ubo mu ewey ude ubo yor abo okunu ewey eva me yena, ubo yor kirese me nu iwinme dor miyan dor mi yon ubo yor okunu mija gen inum ka, owei nu oda duko mamu oyi abo okunu mo yonke ubo kirese dor nu inum iya te mina ituburu te nuria eduko te mamu omene te mnuria omenete nuria dor oduko te mamu oyi oyonke munu ubo mu ewey dor oyonke ma dor iyor iwing owei imo dor okunu wor abo okunu mu yonke ubo mu ewey dor oyor ubo nu oso yor ka mo kuru venye kuwo egu, owei ukpe okunu owei mo nagne inum nu ewey me kwe ma mu me abo kunu me yonke ubo mu owei na dor mu owei na ekuru doko te ma mu nu mene te ubo na krese dor mi wane yonke mu nu ubo mu owey eni emoku eni ubo yo. Ovu mo yonke ubo mo ovu iyaw nu ivur nu ekeinvivi egon mi ta madu, eni egen ekun neni eviresen dor, ija bokunu eni kire kire efranen mu esiovu kpe utum okunu ubo yonke omo ubo yonke oyaw mu ubo onu ekein vivi oyi tul eni, eni eni yor ka ovu okru yonke ubo mu iyo iwin <hesitation> iyor nu me abo kunu me domu yor, ekein neniyo ovu oyaw ubo yonke okie ovu okunu mi su dokun yor ida yin inum nu itul te owei tevi nu ivur` ego yonke mu nu ubo ka mi deri o, dor awiye owi dor imo neni yor ewey nu eta abi nu eyan abla bal ubi nu enu gomet nu ekpete okunu me dian iwaya dor nu me iyaw idiom me kie imo aya baw nu imo da- a baw me dia inum nu ugo mu kpe ke inum magne, ukpeke inum magne mu omo dor omo dor omo yor mo yan evonem oyi ka mo ta yan esi inum menem dor odor mo yi yaw idiom mo ya faa mu ekun dibli da nu aya dor imo neni nu eni emon udier efranen afainy neni ekpete nu inum magne kikire baw- o ekikire abaw afranen mu ekein kpeyi okunu me doku mu ubo yonke oyaw mu uviti nu ubavi mo oyin esi ovu ka ubo yonke omo ke eni banu ekein nanu usokun yor nu eni ewol yor oyin oso kpeyi nu abo okunu mo gen eni igiriri umo dor okunu eni eva rere me dia ka omo oyo ude ubo nu ava nu abo ke eni banu ivom ekein neni <hesitation> mi kpekpen ma mu oyi onu- oyan oso nu odum nu eni yor oyaw igiriri genam oya yan ke eni ma dor eni yor ka ekpo kpogne. Imo neni edian te iwaya dor iyaw nu ikpoki yaw nu eyaw abo ator ewey yina midian mu ivom ekein iyaw nu abo okunu mi somose ekein dor eni eyan edor ewey nu eja ma oho nu ula mu uviti ka owei nu mo yaw wor iwaya omo, uta mu ubavi ka owei nu mo yaw wor iwani omo imenen dor eni kire kire ekponen mu eja ba nu ivom ekein yor okunu ubo yonke mo va dar` mu ubo ovu mo yi tul ovu ka omo oyaw okunu wa ja kenu eni.